Lunes sanam tienajiet tempran a las cinco la mañana seritiem satajkuy listar y sa nasuet isuej machiet sanam tinajiet nam show unrron sanam sanapey esta las a la una de limnut doj naw kej pañaj sical najier najiet timpots sanajien tiempots sanam na esta saju cristan meawan aj baj payaku matajku colocar najñe hasta palaw nangaj wien a las siete y media doj de guey ke lasam nashots tempran martes wesh an lasam tinajiet tempran labitie jos shik lasam tishanajiet si cada nut saran najiet tempran lasam sanipey talip nüt doj pañiaj shik lasam tiel nok manda saber najier manda nam tiel manda makiej jan fulado almajok shik okuej nish na- naran mandad naran doj naw kes naw sanam tiel sanajiet tushan pañajt porque shik alajien najiet cada cada nüt doj milnut las siete y media lasam tiliem napey tiliem naran cen doj saran cen apochoj familia sha kual doj de guey. Lasam mi llam pajik tempran shik wesh an sanam tinajiet martes lasam tisha najiet tempran najiet amajleck nok- nok chingo de najiet amajleck piwen ronda tingüey la- landoj mi weñ mi ronda pitaj majñe mi cerco pita majñe mi cerco piwen mi alambre meawan ajguey pur najiet almajleck de campesino hasta lin not kej pidiow kej pidiow makiej mi liow kej despas mi kual najier bicicleta sanam kiej ciclet nam napey tiliem limnot nashot pajneat shik alnajier shik alnajiet ajnajiet tiempos y cada nüt cada nut tiene que nam timpos sanam tinajiet na- nata cumplir sha su servicio tiel timpots hasta palam sha hora talas siete y media kej sanaw na tiémpos saw lasam atiliem hasta nara napey tiliem saran sen o shañuti cafei doj de guey nashoj ta temprano sham lavitie josh osham a las cinco de la mañana miércoles wesh an shik lasam sanajiet tishom. Sanam mata amanecer currol tinguesh na lando nata nush na nashiel ukedipeat kuesh naran per majiet guma fin cada nüt almajleck najiet almajiet najiet anok nok nashuey de aran najiet de campo par de guey de mi gue chamba o guey almaran aran mi najiet nok kuti mi najiet niw pues de caden jiet cada nüt pues doj hasta limnüt a pipey pipey natick minajiet chi- chindoj iran najiet piruet a pishom nok copa miaj ik la- lasam tiel tiel conti sha servicio osham guey cada nüt shik sanam tiel servicio gumi sha shot gumi namey namey per esta mi almejnüt kes namey doj sara sen kej kelasamey ta madrugad jueves, wesh shan labitie jos sanam a ves nam sa ondiuck tios nasakush pots shik alnajier motosierra sarangan najiet motosierra nacush poste sa naush saloliet sa ajguey sanajiet shik cada nüt alajien najiet par narash sanajiet. Tingüey de miguey tiel chamba sanam ps igual mismo shik sa hasta limnot kej paluw turno ke la- lando saran najiet par napey tiliem pañaj sa shoj doj aw not viernes, igual shik lasam a veces sanam kuti sajok indish nam saw dish shik talim nüt sanaw natiel najiet lasam nati liem par kes sa napey tiliem sanut nokiripeats doj sa shoj doj pues shik sanam tiel sa servicio cada cada ajmelnüt cada pañaj pas majey hasta las siete y media satuch iem kej nashoj kej sábado, igual mismo shik sanam tiel tiel campo saran najiet tiel sa kurrol ajguey mi najiet monshuey ajguey minajiet ñipelan ajluck te apac nimi mam ikots de apien mi mam kuej apiran omi tet kuej pasaj ik miran piran. Piwin mi ronda opi tamañaij kurrol o piriem o piriem bi saparado bueno meawan tiempo guej kuej jan apasaj ik kuej a piran ik aldom imbas y meawan piran y hasta limnüt kej jaw aw mi turno kej jaw que palaw mi nüt ke lidiem pishoj gue cada nüt cada nüt ketiej ama- amajier mi hora moran najiet como llora awuw para hasta hasta liwnüt kej- kej palaw mi hora anop kej- kej pashoj danüt par para hasta awnot pajmuelt ushan y shik como alajien akiriw mbaj najiet tinguey timpoj ps shish tiene que nantempos nam nam najaw sha sha cristan de <hesitation> bien bien ambuw najñe jan anambuw ps tajmuelt not chik lapalaw sha- sha hora landoj ps shamsa shol domingo pues ajguey sha ipiran ikos ajguey y apien alnop ajguey descanso apien anop a shujtar pero a veces ikojts amajieras kuej marangas amiran najiet pambal tiel najiet parangar ikor gumash shustar cada nüt almajleck najiet kuej najiet kuej najiet almajleck pos. Najiet gumum gumum banot nüt cada nüt almajleck najiet parmarangat pues meawan tiempo tokey mod ajluck.